Pos uan niquitah ihquin uo nicmachilia <hesitation> ixmalacacheui uo ayacmo nitlacua pos ya ca yeh, ya niyah can mierco para pos aver tlin nechmacas, tla indecciones, tla pastillas, me siento como mal.